काम माता हमेशा मिंका ना काम रौ ही ध्यान राखणो चाहीजा। जितरा भी तनाव हुया बाना आपणा दिमाग माता हावी नीहुवणो देवणो चाहीजा। मिनक ना नकारात्मक सोच दिमाग में नीं लावणी चाहीजा। और हमेशा ही सकारात्मक सोचणो चाहिए जको चीज वा चावा वड़ो चीज्ज हुया। जद भी वा अलग अलग चीजा रौ सोच करो तो अलग अलग प्रकार री चीज वणी दिमाग में आवला और जितरा अलग-अलग विचार बणा दिमाग में आवला।